To mi nanii nayi, walaa ko waɗante am to ɓernde bana kujeeji garayɗi nayi nayi. Arannde e woodi fuuna, e woodi hirna, e woodi fombina, e woodi woyla. ɗiɗaɓum e woodi naaye, e woodi lewru, e woodi ndiyam, e woodi hiite. ɗon kujeeji luttuɗi.